<hesitation> Za tsy de tia raha mamy e hoanin̈y maraindrain̈y. Donko sitrany za misafidy araiky hanin̈y masiro zen̈y mba mampa- mampatônga za mihina. Fa koa mamy edy tsy malan̈y fekiny za maraindrain̈y.